Nanre iyerede nanre de mega rupanna biasa iruntuk jaji engka nanre biasa engka nanre nasi goreng engka nanre nasi kuning ku bangsana loq i pasibawa mega meto wedding if- ifesibawa telloq wedding fesibawa manuq oddissi- oddi fisibawa daging dan lain-lain <noise>